Ku ma nüüd ausalt ütle, ma-i olõki väega kaenuq, kuis jalgrattal naaq piduriq tüütäseq. Ma olõ tuud alati võtnu justkui määntsegi hindästmõistõtava asjana. Aga vast järgmine kõrd, ku ma rattagaq sõida, pidänüq kaema.